Noy gaɗata ko tawe njaran maɗa e ko nyame fu suga ɗuɗe e muɗum. No anndiri ɗun non suga wana ko nefata e ɓandu sanne to ɗuɗi torrawa to wala totorrawa ta weni ɗuɗai fa sahi. E tinnama nafaji maɗa ɗi aɗi waylitayɗi hono, nyamugo ko kuliri e gauri, e maro, e dundu, ɓakkije o ɗo ɗun fu no faso gari non aɗa waylite ire nyebbe, e ninni seɗɗa, e bafe ko nandi e muɗum, <hesitation> e ɗo ɗu fu wala sugare sanne, to tawan nafamaɗa kan ke hewata suga wom.